खेल भुटे सारे होन खेलणोक जुस कबड्डी होनो। क्रिकेट होनो ये असेखे होन जो सबसे जादा खेले जाने वाले खेल ह। और भुटे सारे खेल भी होन जुस फुटबॉल होनो बैन बिन्तान होनो। और जदर ते लड़कोटे गुड़ि डंडा होनो और भुट सरा खेल खेले जाते ह।